ཆུསིང་གི་རང་གི་འེ་སྐོད་དི་ཁན་ན། ཕེའེཟེ་ཕ་ཆེ་ཡ་ན་ཁ་ཏ་ཕ་སེ་སུབ་ཨ་ཆེ་ན། གོ་ཐང་པོ་ཆུསིང་གི་རང་གི་བསམ་སེ་གི། ཐང་ལས་ཁུ་གི་འེ་སྐོད་དི་ཕེའེཟེ་བེདོ་གིན། དེ་ལས་གོདུཀ་དི་དང་ དཀུང་ཤ་ལ། དེ་ལས་ཁོང་ཆུ་གི་ཨོན་ནི་དི་ཁུ་ཁག་ལས། ཐུག་ཏེ་བཀྲ་གྲོད་བའི་འོ་སྟད་དཀའ་བ་སེཁོང་གི། འེ་ཁོ་གི་ཕེའེ་བེདོ་གིན། དེ་ཆེ་བཀྱ་མ་ཧེན་བ་ཁོང་གི། ཤ་དང་བསམ་དི་ཀར་ས་ཤ་གི་ཐང་ལས་ཡ། འེ་སྐོད་དི་ཕེའེ་བསད་དོ། ཁོང་དང་་ཧ་སིའི་མ་གོམ་ཏང། ཁེ་ཆེབོ་དཻ་དལ་འོ་ཙམ། འོ་དེ་ཕ་ཏེ་ཁོང་གི་འཁལ་ཉིད་ཕ་རོ་ཁོོག་ཁེ། འེ་ཁོ་གི་ཕེའེ་བསད་དོ། ཁོ་རང་འེ་ཁོ་གི། ཕ་ཏེ་གི་ཁོང་གི་ཕོ་ཕོ་གི་སངས་ལོ་སྡོ་མཉེ་བསྟོར། བཀྲ་བཀྲ་གྲོད་བའི་འལ་རྐ་ཁོང་གི་བཀལ། ནག་ཅ་མ་ལས་བལ་བསྟན་ཨ་ཁོ་ཟད་ཀ་དང་། ལྷོ་ལྷོར་ཚེར་ཡི་ཧེལ་འབྲིད་བཀྱེ་བསྲོ།